<hesitation> Gn'en'olo mangala <hesitation> magnano fananany e planeta hafa ankoatrigne tany da sy ara-dalana loatry avao zany aminah satria sy olombelo nanano enio fe zanahary matoa nolo zany napetrake zanahary ambony tany eto dtokony ambony tany etoa ipetra fa sy ame planety afa any.